Raha ande tongotry ah da minday ragno da minday bon- bonbon hialagna ame fagnimpany da minday <hesitation> gotigote mba hialagna ame mosare, da minday parasolo sao meriky avao gn'andro, da minday vola.